Eh dòppo çeña me lezo quarche pagina de un libbro opure ammio quarche cine sedonca dò a mente à dötræ podcast che ghe son inte YouTube e quande vëgne quella bell'oa vaggo in letto.